کافی چھُ اکھ مشروبات یُس روُزِتھ، زٔمیٖنی کافی سیٖمَو سۭتۍ بناونہٕ چھُ یِوان۔ کافی ہنٛد کینٛہہ قسمہٕ چِھ: کیپچینو، ایسپریسو، امریکانو، بلیک کوف تہٕ باقی۔